Mianatra mitendy gitara no tiako kokoa satria ny gitara mora hita, tsy de sarotra loatra raha fitara- ny ara-pitaovana. Ny gitara kokoa mora tendrena izy mihoatran'ny piano satria ny gitara azo lanjalanjaina eny ambony tamboho, azo lanjalanjaina eny ambony garage, azo lanjalanjaina eny an-dalambe mitendry gitara.